Yuji te wuiti te wuti niwi tuwan tsaypa y tuwan mutspa tun wuju mutdpa para que tuwan cuspa tun wuju mutspa para que tuwan cuspa tun pujaypa ca cana y casa tuwan cuspa ca niwi y ya de caji ca cuytum cab utru cab aparte tuwan tuwan numuypa tuwan mutsquetpa ney casa para que cuspa tudu cuy niwi pupu niwi tudu cab casa tuwan cuspa tuwan yuji mutse capi teji tumu muduycuy unde cab tuwan pucpa capu tuwan mutspa para que tuwan cuspa